हां जो स्पंज होयल ओमे छोटा छोटा छेदा बने रहेल और जैसे ओला पानी जहां गिरे रही ओमे रखिया तो पानी ला सोख लेहएल। और ओकर बाद एक जगह में जा के स्पंज ल गार लहे से सारा पानी हर सुख जायल। कही गिला जगह ल सुखाए बर ये प्रक्रिया ला बार बार करे से पानी सोख लेही।